Jämme suul vai piinü suul? Maq ei tiiäq, kas sääl um määnestki maigu vaiht. Noq, või-ollaq piinü soolaga ei saisaq as'aq nii häste ku jämme soolaga, ku sa tiit talvõs sisse. Ei tiiäq.